सच्चाई माने जऊन चीज जइसन हवे ओकर बारे में उहे बतावल बिना ओमे कुछ जोड़े या फिर घटावे। जब हम सब कुछ वइसन बतावनी जइसन हवे ता ओके सच कहल जाला। सच्चाई हरदम इंसान के हर मुसीबत से बचावेले और कभो-कभो एह ओके परेशानी का कारण भी बन जायेलें, सच्चाई एक इंसान के जीवन के हर अलग मोड़ पर अलग भूमिका निभावेले।